Nakke intu punna nu biasayya ku urang a'bica-bicara ri ampi balla ku todo ji ka nu tu tala suang a'lampai a injo, injo todo ji ku urang nakke tarrusu, mingka rie suang todo' mae ri ballaku iya ni kua pung jahanang, injo biasa punna ele' rie mi ri balla na erang tambako na, na suro to'ma injo akbaju kopi mingka inni pung jahanang nu bahine inni nampa punna lampa mi ri balla a rie mintu caritanna punna rie carita ri kampong iya iya ngasekmi intu ngisse i nakua ana'-ana' a kamunnina a'bangsa be' injo apa apaka nakua injo ana'-ana' a lambe turah nampa tala tala ku isse to injo apa dikua lambe turah ke'nang, a'bangsa inni beru-beru rie carita nakua ana'na be' pung sodding assala-salangi bede nampa inni ana'-ana' a nampai mi sma inni-ni-inni anjari carita kunni mae ri kamponga ka nu lompo todomi bede' battang na nampa tala nassapi na ni buntingi atau anre, jari inni pung sodding bapakna injo ana'-ana' a injo langkara mi ansulu battu ri balla na ka sir'siri' i kapang, na rioloa gassing ansulu ji lampa gassing a'lampa ji injo a' domeng Mingka inni nakua burukneng ku tala maing mi rie ri pa'domengang a bede' bahinenna pole tala maing mi lampa, talaa maing minjo a'lampa appasara ku utte ka injo bahinenna punna a'lampa pasara nu gassing a nyengka punna battu mi ri pasarayya nampa a'carita kunjo ri balla na i suho ka injo-injo to' injo suho besti na todo injo bahinenna pung sodding injo nampa biasa injo punna battu ri pasara nu simallingang mantang a'carita kunjo diballa na i suho di hoja na pi isse ri burukneng na injo dihoja na pi isse di pung sodding mna kamunnina kodong tala maing mi lampai siri'siri toje' intu kapang mingka kamase todo ku utte injo